Lo que wula mood nqak'uxuum je' la alimento lo que es je' la espinaca, la mahk'uy la taqee' kiroo qahoj reh nkanaam fortalecer qacuerpo la espinaca lo que es la la mahk'uy wula la berro wula la espinaca wula la xa'luul wula la este la berro entonces are' taqee' bueno qahoj porque rinan koon fortalecer qacuerpo y are' taqee' sí rib'an utilizar lo que es la qa ye'ra qafuerza reh qalimento reh hoj ser humano.